मीं जो हैं घरपे खइबो पसंद करुंगो वजह रेस्टोरेंट के जाएबे चूंकि घर को खाणो सस्तो पड़ेगो। और जो हैं बाकी क्वालिटीयो अच्छी रेहग। चूंकि रेस्टोरेंट में खाएबे जांगे तो मां जो हैं क्वालिटि की कोई गारंटी नाईयें और खाणो जो हैं हामें बहुत महंगो मिलेगो। घर में जो हैं हाइजीन सही रेहंतुये, चूंकि जब हम रेस्टोरेंट में जान्ते, तो माको हाइजीन हामें पतों नाईये खराबु हैं सक्तुये और घर पे तो ताजी खाणो खांगे। रेस्टोरेंट में पता नहीं कब की दाल को गर्म कर देते हैं कब की सब्जी को गर्म कर देते हैं, तो इस वजह ते घर पे खाणो खाएबो ज्यादा अच्छो है।